بكل تأكيد فراشا, خاطر الفراشا ياسر محلاها, وفيا ألوان ياسر طايرين, <hesitation> نفس الأسلوب ياسر هكا تعبر على <hesitation> على الجمال, يعني انتي كي تغزل الفراشا, بالحق تشوف كمية كبيييرة من الجمال, اللي تبهرلك عينيك, إذاً نتمنى إني نكون فراشا, إذا كان جد حشرة بكل تأكيد, <laughs> جمال, جمال, جمال.